Eh la k'ulb'al taqee' kee qahre' nrib'an maal qahoj reh qaa qak'achariik re' eh k'eh k'eh qa'sa taqee' we' je'tii la nqak'aj k'eh pues nkik'aj ro'ntii laa qa'sa taqee' je' ruu' gas he laa' nrib'an maal reh qapaam he je' nak'uxum k'eh k'uxb'al ruu' iik rib'an maal awah rib'an ree' castigar ahígado la iik k'eh rik'ux ahígado eh rib'an maal awah si wila gastritis ar awah eh nak'uxum qa'sa taqee' maciado condimentado ja'ar je' naye'eem qa'sa taqee' ruu' nra'nam ar maal awah nriye'em janaj infección aweh reh apaam nak'ux qa'sa taqee' q'axin igual por lo mismo nirip'aram apaam entonces nak'am k'eh café igual la la maciado nirip'aram apaam riq'aq'ana achuul naj naja pan baño riwii' janaj infección aweh reh apaam eh wula k'uxb'al taqee' ke nrisutik'saa awach je'tii nak'uxum qa k'eh xib'an qa maal awah ran molik cha wach ak'ux nriye'eem xa'aaw awah porque man soq ta xqee' ru'uum la tanto je' gordo grasa ke wula ruu' na rah molik'saam cha wach ak'ux y nrikojom qa akimik k'eh tonces re' Wula k'uxb'al je'tii laa nak'uxum la tiwik azado pero ruu' k'eh je' sa gordo reh ntiri'nam empalagar paa awalaq k'axa porque ojonaq la grasa reh la sa gordo tonces laa man kiro' ta nak'uxum ra'nam maal reh apaam eh naye'eem qa demaciado iik ruu' ak'uxb'aal ja'ar rah p'aram apaam nawuk'am qa ja'ar janaj cosa ki' demaciado ki' ja'ar wila ratito reh nriye' awurik eh ch'ahqon nkiq'ar ke naq nkik'ux laa muuch' eh je' k'axa awalma' rikoj qa maas akimik tonces wula k'uxb'al taqee' ke si niri p'aram apaam ch'ahqom niri ye'eem rik'a pamis awah ru'uum la demaciodo fresco eh ch'ahqon niriye'eem te' ajaloom entonces k'eh qa'sa rik'am kee riye' qa'sa taqee' hoj taq k'uxb'al